Vokipakou rutu vo, osia torero, ra oriovere, ra aio io vere, rausivira ora ravaravere, ra usiravere raviriopavira, vo ruture vokiarovi. Evoava toreravere, ra, avara vere sisiusa, vo ukova, ra vorera vere vore kepa serisisia, ra vokapasa, avara vere, eisi raiva sirova. Ra vosa vokipere ra, voreravere eisire kepa. Aiosaita ra usira vovokiaro.